Ɛsɛ nakʋtʋ yɔmʋ nʋ tɔvlɛ̃ niyevʋ ɔlɛ ɔvlɛ bʋẽ kɔnama <hesitation> klo nʋ ayʋɛtʋli alo ɔname fʋe ̧ivi ɔmatʋnʋ aniɣla yʋ emʋezele la kʋ newi la mɛ namʋnʋ tɛ ɔnama nyama dʋ <hesitation> kɔtsɔ tɛdɩɛ mʋa ɔmazɛnɔ kɔnʋ ɔdʋnɔ nʋ wʋ ɔsila egɔmɛ nʋ ezelemʋ la mɛ yamʋ ɛkʋ bʋɛ ɔtala nʋ ɛsɛ mɛ ɛkʋ bʋɛ tala mɛ ɔmatʋ nʋ yɛ ɔlʋlʋ la nʋ tɛkʋɛ abʋɛ kɔnama nyaladʋ ɔtsɔ. Ee afɔna tʋnʋ ʋlɔɛ bʋakʋ keɣlo dʋnʋ ɔvlɛ ava nʋ tɔvlɛ mʋa nevu ɔmanʋ tɛ mʋa nevʋ ɔnamanʋ mɛ yakɔsʋ ɛkʋɛ keɣlo dʋnʋ ayavala kɛmamʋ ɔvlɛ bʋɛ layɛ alo tisui bʋɛ layɛ lanʋ ɛdiɛ kʋ neyi. Ɛ ɛkʋ wanɩ kʋneyɩ nʋ awʋ akposoeli nʋ ekedzi alo ɛkayɛ mɛ yagbɔ mɛ muti akɔdʋ peyǝ <hesitation> anase lanʋ ɛkʋ wani kʋ neyi nʋ awʋ akposoeli nʋ yabane dzi mʋ amʋɛtʋla kɛma vinea mɛ ɛkʋ wani yabanayɛ lafa ɛkʋɛdini dʋ anahia nʋ kɛyɛ nʋ idisena alo ɛkʋɛdini dʋ anahia nʋ kɛyɛ bʋapɛ kɛmavlɛ dɔk ɛkʋ wani neyi lafa a.